Ţí uwín injí, mёleenţ acύm mak dí umύndu wí mёleenţ aká tee kёleenţ ngёsent ngёtёb sá, ayёlan n- ngёraasá ngёko páţandёr mak.